Yaypo vaera oime yave yande ñanekirei ñanoi yande tupapire yandevaei, yayapotako kiraita yaike ñanekireiye ñañovatu mbae pipe yae, ñañovatu vaera pipe aniara kia oesa yandegui, ñañonotaiko yande ñanekirei ñañonoa, erei anita ñaneakañi sugui jokoropi yaiketa ñanekirei yaike ñamae jeyae